Ore soo roñovätu vaera, ore royapo sariki, romotini soo, roñono yukɨ jee jare jayave jeta ara ondura ore jokua soo reta, jareko ore roguinoi soo kaa iporetagui, rojo yave roguata, rombaeyuka, jaema jayave roguinoi soo, mbaetɨ roñovatuete